Juëch da'a yëdun ajtyë nëmën myay mokoxkë hora o tëdujkë hora je'e mët's dun yaj pa'ëyobë je'e në je'e tunkë tyam jedun tunk kut'sujëbë tyam jedun mabadnë pëdëkombë pues kap jedun pedyë na mabë nebyë jya aixëbyëp jue a'ax jedun jya nënëm në ko'o jedun tuk tuk hora mabë pero kajyë ëjt's jedun nejeyëb dun mabë je'e nix je'e ko'op jedun mya mëjëdakyë.